E shtunja ma kujton natyrën. <hesitation> me dal me ni ecje ma t’gatë në ni hiking. E shtunja osht ditë e qetë, osht ditë ku je e pushushme, ki me flejt edhe thjeshtë ki mu qu t’nesërmen me dal me ecë pak n’natyrë edhe me kalu kohë me vetveten edhe me njerz që don ti mas shumti.